Yë chëch ëch jedun wa'atam yëdun xa'ajpë chid porque yë chyam yë këxë wa'atyë myach neyb dun xa'ajpë t'suk kabë ti'i chyok kodun nyamet'sëp ji'im yëyëch jedun.